<noise> bos naꞌ xne gowma kald ngid krioy gana gowma kald lchoꞌx nis nis geyu nup gana giama nkob x̱obyë. <noise>